Hang ge suka gaku hang pitjza hang hitu butu seng do dan aku selama hoo toe ma perna hang pitza hitu te dapat pitza hitu harus tabung seng do mulai danong aku niakn hang pitza hoo tapi toe mek tau kesampean sampe eta hoo mungkin eme manga seng nger olon aku ngance hang pitza hitu poli gitu ga aku hang iwo cce niak gaku stik hitu ata toe ma oerna hang sama skli laku niakn te hang tapi toe kole manga seng mungkinolo tamping taung sit seng hitu po ngacne dpat hang stik hitu poli hitu ga nuru sapi nuru japi nuru japi hoo memang manga taung one tempat pika one Tempat hang tapi lumayan kole dor mahald mungkin cama haer stik hia hitu harus butu tamping seng hitu po ngaceng hang laku nuru sapi hoo nuru sapi hoo laku pernah hang one bentuk sate aku perna hang agu hae one manga ca tempat hang cee jogja eme nuuru sapi hoo aku perna hang hang dalam bentuk sate aku hang agu teman manga one ca tempat hang dan pasla.